La savìu fela la tërsa përché l'avìu le fìe cuand al eru cite al avìu i cavi lung e cuindi i arivavu a fene tre gnochëtte, i bütavu ënsema e i ëntresavu, ades a van papi vaire dë moda, però ën certi pais, ad ezempi cui african sia i om sia le don-e al an tantissim i cavei cavei cun le tërse